Raha ôhatra za kôa misy fotoagna araiky tara am'fivoriagna am-piasagna akagny de an-tegna moa zany tsy magna- tsy maintsy magnano fialan-tsiny hely am'fahataragna hoe: azafady manelingeligny fa somary tara kely androany fa nisy accident tampoka zany tam'làlagna tary de tsy maintsy niandry an'zay nisavasava zany zay vao tafi- tafandeha zany le tômôbily nomboan- nomboanay.